أنا في رأيي ما من الأخلاقي أنو تتلاعب بآراء الناس عموماً و بالأخص لمن تصل لي <hesitation> مستوى الرأي العام، أنت كده بتكون بتعمل في مشكلة كبيرة، الناس من حقهم أنو يعرفوا الحقيقة و يختاروا دائماً بحسب فهمهم هم و <hesitation> آراءهم و يقولوا الحقيقة الهم بعرفوها و الدارين شوفوها في المجتمع.